La réti dane togou roundouma, togou roundouma, <hesitation> go déti togouma nimo kanra fo mola tirfo mike ma, mola boure tirfo mike ma parce que wonfo yadi gnodiou, wonfo yadi wo toure, iwo tire togouma mike ma, mo kanrafo mo nigui, mo lasi nirema la tirfoni, gnodiouma, mo kanrafo ma lasi niroma la tirfamoni mike ma, ni tirfo mike ma mo douiltou mo yongou migna an kasiloré mo douiltou migna fo gouwélé, mo toure fo, nimo toure fo, mo touro fou sourou youne fomo sitandji fise parce que sourou youne béne ifiyé sigane nirema mine, ifiyé sigane, ghounné bigué niroma touri younou toure, mo tourfo foni horéma a sighini fise, mo déye sébégna ni boughoune mo férine sébégna wala cimon karton ghi mo soti, mo woulou woulo- mo woulou woulo- mo woulou woulo isourou matighone bé, imati bé iféni ni kinan koure kama iwa régui toure ni ni bé, horé mo woulou woulé younou tibat tou ila kidi bélé mola <hesitation> bélé mola doko, horé mo doko béne, horé mo woulou woulo di gnétima mosa déye gnina mo rouke fo, idé déye sahigna lé lousato bari mine sahigne mine go déye sahigna mine go déye sahigna parce que sahigna fou gnodiouma witine biti kama, mine déye gnina lé di dibilma rouke fo- rouke fo- rouke fo- fo horéma a sighine fise. Sa sourto horéma sourto ni kotéké sou déye déye gnina sou rouke fo kotéké, ni rouke fo kotéké sa soubou fé sighine fisili sa diongou an roundoutouma an kasiloré, sou diongou dibilma, dongou dioultighi titane, kotou ka délima, <hesitation> ladjima di ya diongou toto titane, toto titane toto titane, toto titane fo horé mina asantani ni sa diongo douilto fo horé mina abéténi abéténi, abéténi fo santa santa ghoune nifo fo silane banane a santé mosa founto horé mina mo founto nini a diongou ka labe ni boughoune la roundoutoune fo labemalé sa diongo ka labema, sa wélo fo horéma a wourini, fo horéma a wourini ni, ni boughoune régui <hesitation> déto, ni boughoune <hesitation> an foutouma la yongo wala ni boughoune dadjima la roundoutoune fo horéma a wouri nini, dongou roundou titane kan dadji horémina dadjima djinini ni sa déye diongou kinan dadji, boughoune silan akane mine wélo an labema fo déti, fo yini horéma kan dadjimoune djini ni béne sa diongo bété sini touto. Bon ki atodou fo ka niguima djike yoni wo a roundouni ni soutouma na déye na tourfo atourfo, ala toure togouma, toure togouma, toure togouma fo horé mina sighini ni. Ni boughoune ala déti, ala yongo an migna awélé- awélé- awélé- awélé- awélé afounto afé yongou gnodiou matighi délima afé yongou, dibile afé yongou ya, horéma- horéma a wélatoni fa yini ni béa founto a yongou a tiséléma a bangué a migne moune a wélétifoni bé kiné ala déye soudé malima minati malima nan bé dane mo régui roundou togouma dane ghounou fé foutouma, foutou toke, togou foutouma, ghounou fé togou foutouma mo régui roundo béni boughoune ma léni labema mo régui roundo togou foutouma, togou foutouma horé mo wélato an migne moune bé mo yongou gnini, mo yongou gnini mo léni fa mofiyé yongou goustou nan mola wélato dou gnina lé horéma a yini ni mo founto mo yongou an tiséléma an migni bé mo wélétine fo mo déye boude na mo minatinan ghounou fé togou foutouma nimo léni labema dane mo roundo labe foutouma o labe dadjima dékdi yo dékdi mo déti mo yongou thiabma mo wititini dékdi yo dékdi horéma mo yongouni thiabma mo wititini ghounou sourwéma di "yassa guinare" "yassa guinare" dékdi yo dékdi mo léni mola roundo, togouma dékdi yo dékdi yo mo roundo doron mola rome fo, mo léni mo togne fo togne- mo léni mo togne fo togne mo sourtoutou thiabma hanni mo baba roundouni thiabma sourtoutou thiabma mo yongou mo dibilma nan mo badati fa samté mosa diongo, mo yongo an boude na boughoune mo roundo mo boude na mola rome fo, yadi léfoni fa togne togne foune bé léni yadi léni fa togne ma di labema yadi léni. Fo foutouma bé dékdi yo dékdi mo roundo doron alon, togouma kagne hanni a nérine an dounama fo roundouma nérine, fou roundouma wo dike nadé mo déti doron di sini doron mola roundo nérine fou roundouma <hesitation> mo sourto comme bane kanan founi togone baghme kanan di togone baghme kana ikade ni, togone <hesitation> togone baghme kanéyi ghounou fé <hesitation> wouné fou roundouma di koligna, togou, togone dioni ikani ni mo kanré fofa bouma, togone baghme kanéyi ghounne mola, ghounou dadé fonti idénowe, fontou idénowe, idénowe ghounou fou roundouma mo déti doron dati bouma ila yini bari togone baghme kama fomou wélato fo horéma a yini ni mo sa déti ghouté nima wélato biti kama afé yini mo fé régui, ma férine wégna mofé régui gnamto ni. Ghounou fé déférence togone moune nirone kade ni an baghma yowouné ifou déti, ifou kade nini an tindé niroma kagne kanréni ni isa roundou, togone baghme kama idadé wougoune ikade ni an tindé wougoune yama dado ghounne di datama modi mola wélati wo biti kama doron tibade toudou ala toudiou, itibade tou dou la tigné mofé régui déti foni iwoumi soung berti, ala bousini kama fo, ala bousini foune mo gnama wélati biti kama, baghme kama ghounné mo wélati biti kama fa yini, togou tindé kama ghounou gnama dado.